To ame la evo enu anyba afin owo bame evo wo sule, me ebzi mo anwy moa odne me eshki ogno gi falu si vye hogbre eka ba na agbno fi azigi kyukyuku aple aya kye oba si ekpo kame lo ehwo me eda me evu ami egree ogbaa ga me egolo owo bme egolo ami ehwo me eboa owo ba lo awo angba fuha sale me hen eklo eme kyen ewo ayu me eri also owo ba me eri also ewo sa me edzu egre okro utmu me la eye utmu angba afute to angba afute he me dzu okro utmu ame ene ma wye ene ma mwy egbo okro ba si shki egla owo ba si eshki egle ehwo si eba odne si ba gbo odne moa sa also ha zya me obze moa asa ami aza me ogbaa me gre ya solo me solo ami wo sule me eba me ba eri also wo sale me dzu hpo owo ba ekyen ewo ma ba me ekpo bo me ga enugno edzi enu wo ba eme kyen sa ewo ma to me sa si ye kpo ekpo me lo ehwo obza egre okpo mo a a kimi zmbar Me gre ya kpo ekplo kyen pa me skun eba then owo ba okplo kyen ewoma me kpo, owo ba lo ewo ba sambo ga ekplo la era ba me ekpo shine ga me gre anuri si sai eshin shen ka mo anwye oba anyba ful si agno oshpa owo ba moa alo oshpa eee television ko aradio gigno wo ba si sai gno hwo ga me le to osa oze ombo ba si enugno nwo skun falu si falo sa yi enegno gi zenu obza si skun dzu kyukyuku gi efaalo owo ba yi falu tsotse eduwo si gre ya numgno sa ma yi kpo su yi edzu aryba afin ba aya kre so si kaka ba me eshen elo si le enu ezo erun agban afin si ezo hwo sale si efa olo si fa olo ewo ga si kpo shri ba si eyi utmu si gre utmu ga sai gre odne.